Mé mkpò, mé mkpò s'èkámá átóñ énam, ádè átá ákpá ntó mkpó se ámi mèkè nkùd sé átóñ ánèkè ánám ádè nte idághá ámi nsùkó ntié mi, mkpé bò nà nke jiè idem ná ndi kámákè átóñ ndióñóke mé nángá ákpà bè because ndióñóke nághá ákpètié sá ádè ádukámákè átóñ újíe idem, idem ùdòdònò, a lù kàmàké áfón ùjéd áffóñ, áffón ádè ikpòkóké mbád, a lú kàmákè áfóñ ùnam mkpó kèdèkèdè ádèhè sè àfò bi nam ùbùhù ukùd ùneñ ke mkpò àfò námmá di sá ádè átóñ ádè mkpò èkámókè èsió mbad ke idem ké áffóñ ke áfuó akéd ùkéd mkpò < idem njèd isong m áná kùd ábo ke ikámá átón, áfóñ ádè éti mkpò ágwò ákèmèkè ikámá k'ùfòk nè kè èssièn átóñ ijáká né ágwò ánèkè ányiè átá ákpósóñ ufik idem, átóñ ijáká nè dè sè dè mè ákègwó ásáñá áká kò ébo ándá ákò ijèdè áffón ámò. Áfóñ ádè mkpò kèd ádèhè ámá bèn ákámá ásin ké mmón ájiè ányè ùkpókó mbad.